إجازتي المفضلة تكون اللي هي نهاية السنة تكون شهرين ورا بعض، فبالتالي نجدر نسوي كم نشاط مختلف ورا بعض، ما يكون الوضع متقطع، <hesitation> تجدر تسافر تجدر <hesitation> مثلا تعزم ناس تروح عند ناس تسوي أشياء مختلفة، تجرب رياضة، تروح نوادي، فوقتها كبير فاقدر أستمتع فيها، عكس الإجازات إللي تكون في نص السنة تكون جصيرة، وما نقدر نستمتع فيها كويس يعني.